Eoma au paveamai gena kolema kia ana kilagia wa au wa akala lekwalekwa mona rapa luga lugana pakero aonai ne era e makina auna one- era ka. Nicole peveamai ne au pema vakilaku na o ne ogiaana au wa rolikianamo eveaina mapa kila iaupe inagulu voovagi tapua ana guligi na maauku na pagia lokilokia ate oi pe rorinai, vaaara wa lakalaka era wa numaimo gaaluaona. Au maki ia ai ama giaana e maketiai maki ai gama verawali voovoona ne au pakila oi e rorinai ana ao pe aonai ne au wa eveaina mapa ugamagi oi wa rakau kwaua? Na pono veamai ne wanai ne oi wa kipomo verenagi kialua pene veveniagiria ne au wape nugaku mae pilupilu mona. Kwalana au wa aaluna aonai wa au no au kwauai ai alakaoana no ie veamai ne vanugai no au kwaua ene wala ne ie vevaripa oe Renagi kaara gaririwarana ie veamai ne aonai au wa akala gerevagina. Ne ai au ai amaranana na wa walakaoa lakaoa eaurai ne etaim kopuna au pema vakilaku aonai ne ate oi ne rorinai ne pewai pe alewanai. Pe au pakala vealeva ne taimu ma giaamona ia au mape vakilaku oe half- eight pene kwara, rakau?, half- eight. Ne au pakila shh au wa half- eight wa Au wanana wa eiti koloko pana laka ne au half- eight panama kwara na kepi auna daughter girl pelaka ne mape lakavagi. Nega au wa vealo, vealo, vealo naini koloko pevanagia na au wa taimu avaveovoamona ne au pakila, oi ao kala lelena au arawaku pama vakilaa, wamelo io rinia au ana laka gena numa kovaona. Ne au iavaku pemaluai ne au mape renagiku, oi wa rakau ono kala gena? Au pakila, a oi wa eau na verenagi wa aunilimalima ka ene mai kwara ne wa ila geria ripa auna pe au ai ripaku wa rakau, ne veainai pakolema agikaua. Ne au lakapiai guria kei paalaa ne maketiai mapa ao aonai ne auna niece keia parawalia ne au perenagiku, eau oi ne rakai polaka? Oi ai amari gena tipuraria. Oi pano wapakau, waveaina au pe vakilaku. Na oi wa aveare vearena, aveoa wanai ne Nicole rakau pene kilagi veainai ne waveaina. Ne ama lakalaka oamona au pe nugaku epilupilu mona, au erakau pana kilagi?, oi wa rakau akala?, wa raka verenagi veaira? Kwalana au au kwauai ai alakaoana pe ugamagi avavevagira mona wa, oi e rakau pana ve kilagia. Ne paveamai aonai, kalai palakakau aonai wa wamelo patikalana ema leuoa mona au ene giaku gena ne au pevakilaku, a oi ana giamu aonai ne oi oveamaina. Ne au pakila Na pe rauvagi para veamai na kolema kiana eveaina aurai ne era au kiaka wa taimuai ainaguluna, ora aunai. Ora auna ekilagiana wa lewana au inagulu ka ai au rawalina o ai au inagulu agina na ora auna wa moni. Aurai ne au palaka wa era wa taimu ai pana kwara ne taimuai ne inagulu pene raka wa veaina. No au aririwana au kwaua pana kalaa wa aririwana ewaguna pana lakaoa lakaoa vevili rekeara aorai ne wa ripa pana apia o pana lakagi vanagia aririwana ne aumai lualua pagama lakaoa. Aonai ne uncle mae veare veare mona, oi wa eveaina eveaina pe kulu paio kala kamukamu no otipele ai goaoana wa, kulu ai govaragena wa waveaina wara pio alu kima irauna ne wa karomi kulura mage valakaoarana eauai ne pio kala wai ne auna perawalia wa. Karo kulura geragemona ne mae kalawaia mona ne taraka aonai mapagama aluoa wa. Ne evavine viravira wa makina ai au veripa namanama au kwaua wa era eau elakalaka aonai ne mapaga aluali ne maga rikwana rikwanana wa ila rakau gelakagi vanagirana mage kilagirana na au wa ai ainaina upunamana pe kipomo akamonagi kamonagina geria numa rikwanara mage kilagirana e eau family Geria vevili vevili e wa vavine keia wa au maki ai ripaku wanai eve enai getagamao ne maverenagimona era wa veaira pono laka piai makapu rekeai ma aunilimalima rekea pono rawalira aonai wa maau kwaua mapono ripaa wa oi numai pono aluao pano ripaa auna oina pono lakagi vanagia e makina gemu mind peneva nekanekaa Kwalana numa aluao wa inagulu e waila koo agirai, kilawo agirai e rakau pie veamai, rakau aikina waila veaira gaugamagi ugamagirana wa ikavagina eoma gena lakapiai lakalakana, maaunilmalima rekeara e maaukwaua oma lakagi vanagiana ne ikavagina wa maripa ka wa pe oi wa au mapieve renagiku aonai oi wa rakau kwaua aikina oi eveaina eveaina ooh ina aurai ne ikavagina ewaguna kolema gama lakagi vanagiana.